me vegneiva de dî de no e ciantâla lì perché scì a l'é coscì cöse cöse gh'é cöse gh'é da azzonze? No se peu ëse segui de quarcösa inta mainea assolua no l'é poscibile e basta no gh'é atro da dî cös'atro gh'é da dî? Ninte.